<noise> Igny ny tena mampiteny raiky igny. <noise> Da mimoimoy raiky antragno ao heky satria magnoma. Laha izao gny fagnotania apetraky gny mpanome asa, da ino gn' avaliko azy. Miteny raiky hanao zany na miteny apototsy ny fitaratsy. Zay! <noise>